Zava-manitra avy ame faritra hafa eto amin'izao tontolo izao ka tiako ampesay sady tiako! magnano akô e vanilly, ny ylangylang, <hesitation> e zirofo, e kanely io zao tiako ampesay io, sady tiako e fofogny, mangitry!